Vasingaa vaahaha vatile raha, mara vakailangira tivii, mara vakilaana magodoroo yaboowa, hara lomberoo susu talala maa ngozi, tukalala ngozi ukavanduluka mivini yaviire usunguu, lakini haa vasinga nivii kilaaraha raha vii vasinga kilala igodoro bila ba shida.